जे कंगारू रहे तीन्द्रा पाई। बरफनु तो साथ जम रो ती आंधी तुफानने आवे ती चे। काई दूसरा जानवर रो चे। काई आंधी तुफानने में हीट पड़ेन। औधान औधा हीलेन जे कंगारून पायो सारो की वाईडा। जमे जानो ती जमी जानो रो ती चे। काई चान जमी जानो ती हीलेन नी आंधी तुफान में वाद जाए। ने जे आपनु बरफ पर पाई मेकशो ती काई हीट पड़ेन। जे कंगारू रो चे काई मेके ती तीन्द्रा पाई जम ला रो ती नी पड़े।